Bamako, Segu, San, Sikaso, Wuro modi, Larde bali, Wanjere. <hesitation> ɗee nokkuuje kaa fu ley leydi Mali ndi woni. <hesitation> ɗi neɗɗo hiisii jooni ɗi, nokkuuji noon ɗi kañum e hoore mun anndi.